Ncheya' nak zi lugar nakta tan nazu ne nala' zino nawe nazunaka' zen tzy zen tzye nde lud nal per na nakta jwa'n thoz taga nazuna'.